M'encantava de casal-mi n'una praya anochecíu con tola genti que quieru. Peru craru una praya assina desapartá i un barcu aparenti por frenti pala genti dil i venil i poel tamién bebel i cenal que ya amus aviau el casoriu pos hazemus pallí mesmu'l conviti. Qu'ai genti que no le gusta de vel otra genti, amus, que pahi que le hiedi, peru un casoriu sin convidaus yo creu que algu está a faltal.